Kuugal am jei yi'amo Nokku ngam fiyaangu ngal oɗɗo ko waɗii e dow njangu ɗum leemuna wonde e maɓɓe ngal njam. Mi waɗi njiddaade ngal e hoore ngal ngoni rewɓe ngal ngam njangol ngal rewɓe ngal.